Mən fau mo nən chi nən ni ki mən faumo nchi'a' nən chi da yobiyangu kangagu bərki tə chi tən yob tə chi tən ni yobi yongu me ngagʊwi ki, me bətə dəmən tə chi kwana chim ma meba lane karə gu ngui nən bənga kai kin yobi a ngui higʊ ka kwewuyəm ma menən wugo bə dədigitəna yəm həm yəm həm ma wa gʊka ba dəgitəna yəmhəm hangu <hesitation> karə gu yəli kabu yəli bwe muwe wani yobi ngagu bwe hi ma mebə surə yəm bwe ma mebə fare go gə chʊ nege a sura yəmni lən nən a mura gon ba hanjim a chiwi bwe hi mebə fare ba bwe mʊwe ne guntəna yəmma gwe ki bən chu ne bwe hi sʊtən yəm rə langər go hangu a dʊwe go hangu a duwe go megə fare dan yobi ba ngui kʊma wani kwewi yəm bangi ki bən chʊ yəm ka gra iri wai yobi we memən fare bai mən fan mo tə chi tən ni ki noəsamən ji a Nihi a yobi ngagʊwi nan məsa ji a nihi tə chi tən niki ni a nəngnga yobi a fʊla aa nihi me gaiwe ki kojiyʊ gon ləmang. Ko ni bwiya bwiya ki ko ni a diya gʊka ki kin sʊwe mo kən chi tən gu ni a gaiwe ko kən chi tən gu ngui a gaiwe yobiyangu ka ngagʊ kamən fare yobi a ngui higʊ ngui hi kamən fare yobi a ngui hi amm lə chi tʊn ni məni nihi a duya guka ki kən chi mən sʊwe rəmo kən wʊna təna kojiyʊ kə nguiwa niyəng bəra yobi yangu me ngagu to mən sugumən mo ngəno mo tə chi tən nəb ki naki tə jəga yobiyanjiyu, yobiyanjiyu me ngagu ki haki tə sotən tə wʊwe dʊka jiyəngki mida mən fau mən sʊnən yəm yobiyamʊwe me ngagu kəmən nəngnga wʊ jiwe nən fau mon yəngnga karbə chi agʊ kwani mən har nihi nihi a nuiki meba nui ləmang nihi a nui ki bwigate ka gun nbe nga nihi akai nən sotən yobi mən nəngngariwe yobi me ngagu ka dauuwe ngəng hi ka ngagu ki nihi ma ba yəngna kojiyə ba nui bwi ləm ri bərki merə dai indai tə ci tən ni ki ka dautənwe məsa mən nməsam gʊji a nihi guji jəni ka kaa jəni təsu bən dəmən bən məsa yobi nga bən dəma məsa yo bwira niwe tʊ chi kwangngi we indai karə yobi nga ki nəngnga nən məsa, məsa ki ba təgan ki yobi bwira ki kari bən məsa borki yobi bwira me ngagu.

Nan ba chi nanan, nanan nanam monga yobiya naner chiya gu kwani na ko wuna fula nan, nan chi nan sur bwita nan man ka lamang dagi agwan chummi sotan mo kan kare lamang ga nchum ko dagi a kaitamu a sun na ur jani jauri ka lamang man ka ta chi tan ni mani ni mate no hiya kaitawu ni meba jar e jani hauri a kaitamu ta bamtana gu kwani yobi hi me ngagu nan chalan mo ta chala man kanan nangnga.